Wala yande ko wakkitire nde jannde art laatani duniyaaru ndu matsala. Kanjum ni e dun boddum e nder yimbe, ngam yimbe bawai mo'ina galle mabbe.